Xe'eni'inina jodi ndiaa tati iondo tati io ayiivi ndiaati jakuja xeeni'initi ndiaati kuja kunda'aviti tiuku niuu axeejti kodi kunda'aviti ku'uti ndiaá jiaa na io ta ayiivi tedi ndu'an io tatinda'avi jiaa kodejadi ndoó jaku ayiivi kodi inga inga mudondo xeepensando jadi ña'a koña'axi ndiaáti jaa io diikiti ja na io ayiivi.